تظاهر بأنك التقيت للتو بشخص في حفلة ما، وتريد التعرف عليه. ماذا تقول له؟ أقول له: "هلا والله! كيف حالك؟ شفتك هنا في الحفلة وقلت لازم أجي أسلم عليك. اسمك إيش؟ وش بتسوي في حياتك؟" دايمًا أحب أتعرف على ناس جديدة وأسمع قصصهم. يمكن نقدر نتبادل بعض الأفكار ونشوف إذا في شي مشترك بيننا